Raha miakatra ny haavon'ny ranomasina ka ao anaty rano avokoa ny tany rehetra, dia <hesitation> ny mitady toerana avo sy <hesitation> zavatra afaka hampitsingevana no atao lohalaharana mba hahatafavoaka velona ny olombelona